Okukura ehi naakuriire, nkakurira Kabale munshozi. Ekaba eryensi nungi, eine obunyaasi burungi, eine emishozi mirungi, eine ebyokurya birungi, tindaa tindabwineyo ekizibu kyona ahakuba ebyokurya tukatubyine, obwire obwire bw'enanka bw'embeho tubwine kandi n'omushana tukatugubonaga. <hesitation>